يا خوي إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم جرب تسويلك روتين هادي قبل النوم، حاول تخفف الأضواء وتبعد عن الجوال والتلفزيون قبل ساعة من النوم، كمان ممكن تجرب تقرأ كتاب أو تسمع موسيقى هادية، تأكد إن غرفتك مريحة ودرجة الحرارة مناسبة، وإذا ما نمت لا تضغط على نفسك، جرب تقوم تسوي شي هادئ بعدين ارجع تحاول مرة ثانية ، وإن شاء الله تلاقي النوم أسهل.